Obel aduna a week obho. ezo bho adio nabaal. naabaal ami taakpulughuni aseghe maduma bho anogho menaan paun naghi tedum agir ibam. na gir ibam agir ibam paami narughed apoghia mibam ava maar lo ami tasa ale. ale abele paami digha aki. Ami na gir ibam paami na tugheel oghi obor aball because ami nabor ghani maball pobho udule bho then uduroghaan pami na ki moghi odighi esi ilubo ami ogir ajiob. ami amiin ajob pami naaghi. Amem ami umiin o pami oghi ami umiinio pami naabhoghia osalan opo ami nasa median ale naki nrobor aball. ami atughel pami osa edian ole akodi. aduma lo kaduma kaduma. abaal ami naakpulughu ghani aduma la ami na tumo omute totu ami. ami taakpulughu ni akol enaam abelema an zami mi karabh ami. pami omute ana tu mo kodi pana seghe maduma alogh tavo tenaam. oiy ooy euaam atiy oiy ooy enaan alem. so before kaar taghudum onuma. Enaan first. ana ta seghe menaan aseeri taghisigh Seghe menaan aseni tikunughi ana tu momaghan pana'ak pulughu anogho menaan pana namaghanan. Atu aseghe kua tutu a week o anuneen asuuday o ikunughi aduma aweek o pana aghi to tu achurch asebh enaan. akol enaan alua mo omoon aloor ekima. okoiy oolo. edian idi aduma mo seghe osi ta week olo odikwa opo ogir oloi ami tagir. taduma lodi kua obho odighi olo ami uteiy odighi to tu ami lo okoiy okighio zami oghi ogir ajob pami naghi. Ami umiimo majob pami naaghi tedum ami aki abebh ibebh or aki amoobh imoobh. ede aduma bho pimoobh because ezo osa edian o ala maar. Edian idi paar lo osaam edian. pami na aghi mi moobh atu oteiy aar lo osaam edian polomu. kaduma kaduma punole no baalologhi pu no onjoy ana urol kua bho ana okpoki oolo edian iilo. heh! Po ologhi ooho obaalio. Kamem kamem olo ukodi usoma. aar ole odi aar olo odighi odi ana orolio kua benaar tootu aghol edian kedua ta anyu enaan esoornesiibha edian idua mu tanyu enaan esoor. sibha ibha ana ugir o pibha ana tale bho. enoman onuma. tibha ana ugir o pesi enaan tasebh zina so kpele no orol ekuabe okodi kua tutu adio kaghul pu mute maghi magir ami ukodi usama ibha ami umiin ajob pani oghi. ajob oolo pami oghi kedum ami obebh ikaiy. ibam ibam ipabho ilami. pani obhoghia na si mudule pami oghi obor aball. Aduma lo alor ami awana o pani oghi obor aball orughel pedian idi dighi maar pedian omute. obheneer ngbiabho nadeghe akol dighi maar pedian omute. Ana arol kua benaan edian imute dio so dighi maar. ajob odi paami naghi ma job ajob oolo pami uaghi tedum ami agir ibam orugheel. ami naarol kua tutu. apooghia nasi mudule ootainy o Pani na tumodighi aar tedum na noor man ibhe chu otughel puno ki mo bor aball. Ana ubor aball obho aloor onuma awana ni. because aball obho asport. part of odighi aloor ka wana lo angir o no girogh itol tabor o. kuzobho exercise anaaghi akiil eghiil pibaal onuma ne maar erush peegamabho ekona iilomu kua so aar opo aneghe taloor oiy ooy. na si mudule po noghi okiil araani eko ede nebor ghani ndurogh pamina bou aki akiil anoman pazara ne free taloor onuna. pe eghiil o udule obho ootaiyo pu toki modighi ajob ana miin esi oghi ogir mana naaghi agir ana omiinio pana ghi tedun onuma aki adighi mobam aar alogh molo okoiy okighio zanu okoiy okighio motu ezoor. okoiy okighio mawuny ami na aroiy ami kaduma kaduma aar lo ole odi. obam okpoki arol tavo pologhi obaalio But ooma amemio na. oamo kpa dio bhe nedighi gha molo ologhi oiy kabeebh amem ologhi onuma na bebh pa aghuduin onuma na short ni na. so kamem kamem dighi maar lo ologhi onuma kabaal. obho ologhi onuma tabaal ni bho dighi ologhi onuma abaal. because ologhi onuma obadio. aghudum onuma ta kper ni iitu oneghe dio orol ozighe aloor onuma. niphighu oneghe dio. Everytime ologhi onuma abaal. oiy ooy ologhi obhe abaal gha kamem kamem ologhi onuma obaalio. ana ale median idighio taloor ounma. pana nyagh. taloghom okarabh aghudum na digh olo ana ta toll adighi mokyso lo izuanio zina mo dighi because ologhi onuma obaalio so ologhi naball poomookpo ipa nedighi lo ologhi ka aball o dighi mokpo ipabho ologhi nabaal. po kaar kaar na free taloor onuma but ibha ologhi obaal no po. adio abaal edian iilo okpoki oolo pologhi onuma na ke mo beebh so nabaal po ugeiy edian erol. obam okpoki arol. Dighi gua mokpo lo ologhi onuma tatol abaal kamem kamem. udighi gha mokpo lo ologhi onuma tatol abeebh. dighi mokpo lo ologhi onuma ta baal molo oodoiy aghudum atol because abhener ligiabho adeghe anogho zira aghol Ibha ana ugir pibha ana tale. ana ogirio kanar tateiy eko maar ale. tadighi niolo ana ta miigh ni ibha na uniin aar omonooy pana oseghe. gir penaan osebh ounma tenonian ounma. taseghe kua ma weeko momuneen pana omiin alisebh tenaan taloor onuma. bho ana gir o penaan obhulugion oungho onuma. esibho ana gir o pesi ana tale. ana ta bol eko kana ale kesi olo ana ogirio ibha ana ugir o pibha ana tale bho so ana okidio agiri o kana ta bol eko kana alen so nabaal urolgha totu. pezo ami nadighi gha. Nabaal pami naki moba aar kami kaale. Ami umiin ajob pami na aghi agir so okpoki okpario ta vo ami seghe ogho kaar lo ne tal zina mo ole. alagh o ana takeni akapa onuma o ana takoni. ashippers o ana takoni. eso obururom ainuum ekaina. kaar kaar ana ta koni ana kagir ni kane ta teiy okpoki olo oghua ghom okpo iibhaa. so nabaal po kia magir. Gir obam aar. ipeleghia dio. obam aar lo ana ugir penaan osebh onuma. obheneer iigbia bho nadeghe akol ami ta sebh zina te- noman onuma Ibha ana unoman o pezo odi tasebh zina kana obele eko moghi ogir onoman na tol totu na kol median emin edua ta anyu enaan esoor. Edian edua tany enaan esoor. pana na dighi mikarabh. Edua ta anyu enaan osoor oodio nolo siibha. ana gir obam aar pana oteiy aar loole penaan ode onuma osebh onuma. Alua oiny ami ana kparam. ido miibhaa le. ido miibha kparam mabogh otu. molo ooma okpo iibha ilack. otu o aya tabogh ni. oiy ooy omaghanangha dio te tetene. oiy ooy na maghanangha to ologhi otu ezo lo ana udighi udighi pana dighi tologhi otu atol. okpoki oolo kana tabol eko kana adighi mesi olo ana ka rol? Kamem kamem pezo no gir. ameghe mogir. kaduma kaduma dighi mobam aar. oneleiy ekwa rarele oneghe dio. orol ekua dalade oueghedio. dighi mobam aar tuugh ezo marugh po ediano kaar karr la ana va po ughe onogho onuma